<hesitation> sisidugamaki itu biasa malomoki lao mualla pakandibai. si <hesitation> sisidugaki buaja to, malonggoki malai ampekan malonggokilao malai masesseng masalu. Sisidugaki serigala to, nappa marilompoki lao maki bela karena masemang semang matakumiki di dugaki harimau to, mataku maki lao rimabela selang selang maki. Biasa maku odoki, ebiasa dukai <hesitation> biasa maku odoki lao koe, <hesitation> ulaki na kengkeki karna deng mi bekasnya jo.